Ewa i bisileta io zany itanao bisikileta io zany, misy klaxon zay zany klaxon, klaxon moa fanaovana an'io, io klaxon de tsy haiko na mety na tsy mety fa karanzany kamo aminay aty e! klaxon io kôfa misy izy te hidepasse anao na kôfa misy olona alohanao eo; io tonga de ampanenony zany basy amenao lalana fa tsy anao ndreky toton-dreo enao refa tsy amenao lalana izy.